Тостер як дастгоҳи оддист, ки нонро гарм мекунад ва онро тост мекунад ё ин ки бирён мекунад. Вақте ки ту нонро ба даруни тостер мегузорӣ ва тугмаро пахш мекунӣ, дар дохили он симҳои махсуси металлии гармкунанда ҳастанд. Аз лаҳзае ки тугма пахш шуд, барқ ба ин симҳо меравад ва онҳо сурх ва бисёр гарм мешаванд.